ngbafwe-ameh-eina. ngbafu. eeeh ngbafu-ameh aleyi-ay-dei-ni-walah-meh. anhia-kor eina. ke-enȝe-ator-anyi. aki-ingboru-aȝor. ngbafue ameh-ala-hnun-meh. aba-weeeh. yefia. aba-kor. eeh ngbafwe-ameh ala-hnun-meh. ahnía-kor-eina. enȝe-anah ala-nhun-meh. abi-nor-ror too-much. ngbƌfwe ameh-alimeh. aba-dei-kalor. ngbafwe-ameh aba-dei kalam-kpah. ngbafwe-ameh-ala hnun-meh. aki-ingbo-ru atanyi or. okooor. aki-ibi. inor-isi-yah. akor-tchei-ji-moka. ngbafwe-ameh aaw. aka-nhi-ngbafwe ameh-tah ingboror-abi-nor-ror. ingboru-abi-nam-kpah oror. ngbafwe-ameh-inisi-akyatah. ngbafwe-ameh-ki-dei kali maror. akah-dei-kalam. aka-wi-ngbafwe ameh a hin alim-kpah,-maba-kor. awor-kpah. wah. kiji tchi-tchi, aka-kiji. iji tchi-tchi aba-kor. because alah kni-ngbafwe-ameh-meh. aki-ingboru-atanyi. abi-nor-isi-gbaah. akwan-dome. neeh ni-walor. abi-nor-si kete-keteh. but akun. nor-si-yah. wabeeh inor-ror adoyah ngbafwe-ameh aba-dei kalam-kalor akwa-yi-nja-jei nah. ngbafwe-ameh-alamun-meh. akpoi-aah-kayataah!! akwuan dei kalor. abi-nor-ror. abi-nor-si-abi-nor-si-kete-kete oro-ri isom alabah-tanyi ni-ngboru-yah-nah. ngbafwe-ameh. alahnun-meh. akpo-gbaaah. akwuan-do'me ni-walah-kooh. oro-ri isom ala-tanyi-yah. eíba. ibi-iki-nyi-ki-nyi waah ala-yah. wa-tchi-tchor gbadaah. wa-heiba gbadaah waba-yah. kali-mi-nȝe-ȝe abi-tcha-ka-ka. ador-meh. aki-nȝe-ȝe e-tcha-kaka-ador. inor-si. kete-kete oor-tchi-tchi alah-hnun-meh. ibi-inor-gbadaaah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 or-tchi-tchi. wabi yahm-kpah iji alah-mi-yorji ah-meh. maybe waba-ni-kor-yabi neina-kor-bah-kwor-nah-kooh. maybe mah-bi yiwuor iji. ala-mi-e-yiwuior-iji-meh. abah-dei-kalami. abah-dei-kalami. abah-dei kalor-kpah tchi-tchi. alah-woor-alor-yiḿ-ji-alia-pleh awukameh-meh. eihei. odei neīna. na-mī na-norn meh-koh!! ki-ȝi ora-nah-naah. alama-ȝi-meh. awor-tchi-tchi alaaah-ȝi-meh. waba-kam-kpah tchi-tchi teiii ahm-tchi-tchi metah-bakor teiii. alama-bakor tei meh-wayah-kaleh ogborgbeim-kalor isakwah inja-jeí alun-sakwa inja-jie ah-meh. makwa-lanuyah. ni-kwom ableyi-meh. abatuanyi. eiji-moka isibi awor-tchi-tchi ti-bua rei-meh-tchiii-eihie wanei-hei meh-meh nu-nah-meh-yah koh. wubu-ju-ningo adah weeeh e-wallor. allah-yior-rameh neī-ȝi wallor-meh wubua-ba-keeh iwieinor. eihei. iwieinim kwor-na-kakeeh iwi-anah-neina koh. kwor-na kakeeeh odei iwieinim koh. eihei-alor-sa ka-ko-odey iwieinim-meh koh. neina naba-aaah e-share-orn-meh kor. neina-nabi share orn-meh. alor-share-oh-meh. eyi-ȝi tei-tei koh alah-ȝi-tei-meh. ahm tchi-tchi ma-ȝi tei meh ayah-keeh-odoor-isi akor-door isi-akami. odoor ameh-kpah. ah-bi-si-ah-kor-kpah. but akor-door isi-akami-yah. odoor ameh-kpah abi. sa-kor-kpah-yah. onu-nia-hanini. ooh-neinoh hana-hana no'm koh. ki-dei kali-maror. aleyi-ada-kali-maror ayah-meh. ogborgbah-ameh abi-si-akeyi-imimor but-akwuan deī-kalor-yah. aba-dei-kalami-yah. alah hnor-or-tchor-neije-ana-meh. or-tchor-neije-anah. ab adei-dei kale-maror. alah-dei-dei kalem-ayah-meh. maba-wuei-jei abah-dor. akun-oh-hana-hana yah-no'm enȝe-anah-ala-lah-na-meh. akah. dei-kalami. ahm-kpa-bah-deī kalor-kofu. akor-bah-deī kalam-kofu. ahm-kpa-bah dei kalor aleina. akor-bah-dei ka-am aleina. mah-dei kali-imimor kofu. enȝe-anahi ki-dei kalī-marror. onu-nia-hanorn-meh. aka-dei kalam-yah. amaba-deī-kalor-kpah kofu-yah. onu-nia-hanini. neinei-na aluna-neī-nah meh. alor-nani-einȝi-walla ado'm meh-meh. ami-mi-nanorn akina-yah. kofu ama-bi-fiei-e-nanorn. alah-mi nanorn-meh. jra-kor-jradam-kpah. alor-jradaim-meh. ahm-kpah mabi-jrador. jradim. neiȝor-ni-gboro-door. jradim ni-gboro-omleeeh. ahm-kpah mabi-jrador ni-gboro-omleeh. akor j̄radīm ni-gboro-odimor-yah. abi-no-go-go ah-kam-kalor-yah. but akor jradim ni-gboro-odimor. ahm-kpa bi-jrador ni-gboro-odimor alah-hne-enȝa-na-meh. ki-dei-kali-maror. kam-kpa. maba dei-kalor. iwiemim ah-tcho'm neeeh noh-ku-neina alvan tchei-gbah-meh. ijradami-yah. ami-meh-unh-bii jradu. alami-ijradu-meh-meh. kana-na-bayor? okpo-anah-alahnu-na-meh. einȝi okia'-deī wi-e-wallah ah-dei-kaleyi-akayat ah. but akuan dei kalor-yah. oro-ri iso'm alvan bi-noror-yah. akun. noror-yah. abi-na'm-kpah-oro-yah-nah. kor-hnun-meh. oloȝa kor-mle-la akah-dun-ayah. dun-yah-waah meh tchī-yaah. abah-jia-meī-reī-rim. alvan-jīa-meī-rei-rim meh. kana-na'm-ba-hnun na'm-baaah e-muneika-nah-ah-tche?eikena-ala-hnun inameh. ki-jredi-marror. alor-jradim aleina-meh. ahm-kpah bī-jrador. but akor-jradim-yah. abi-no-go-go akam-kpah ijrador kofu-yah-nah; enȝa-nah ki-jradi marror naah!! oloȝa-dun-yah-meh-naah, akun-ah-dei kalam, alum-kpaah maba-dei kalor kofu but-akor-ah-dei kalam-yah. abi-no-go-go- ah-kam-kpah ah-dei kalor-kofu-yah, onu-nia-hanini, onei-na ali-iwieinim abah-jo-onyi neina-meh-kooh, ki-dei kali-maror einzi, odeini-walla ameh-alua-jo-onyi meh, akun-nina-mah-mah, niawia-aba-sei-pa? akeyi-bah-buan, sei-pa, abi-nisi, but akuan sei-pa yah, akuan-baha nini-nawei-reiror nabi-su-meh, ah-inisi gbaah adoola yah nah!! abi nana kaleeh awor-reiror ni so-ro-ri-wuah-meh, awor-rei-ror nibi-si-meh-yah, awor-rei-ror niba-ba-zi meh-tah, akah-zi, kam-kpaah tchi-tchi-zi, but akor-azi-yah alam kpaah, maba-zi yah, ooow, kia-ni-oneina akwa-kwo-kwo adei ki bun- bi- ror, ki- bu- bi ror so-that kun-zi-nini awor-wii nanorn-yah, ahm-kpaah minah-norn-yah, fuor, enze-aliba-jiji auah ayei-na meh, akawor-azi tei, ahm-kpah, ma-zi-tei, iwuor tchi-tchi wah-zi tei, wah-bah-kun tei, onor-yefia meh woror-e-sah-keh imimor, eyi-tchi-tchi. eta-gbah-kwah, keni-meh-meh nia-ha-zopu meh-yah? akor-bah dun-ayah tchiii eina, enza- nah, abi naka-nyia alun-naka-nyia areina-meh, korr-dei kale-e-e-e-h e-wuior ah-meh ah-lah tchor-nenze-meh, enze-ah-meh-aluan tchor-ameh, oku-abi-ma-ka-nyia adun oku-ba-bi-morga akun dun ayah-tchiii iso-rio meina yah, einzi-ameh einze-ameh alah-huan-meh, e-wallah-meh nun-suppose-okun dei no'm meh, but e-walla-ameh eina-e-nakaleeh-obrufor nua-dei nor'm-meh. orori-ado'm norn-yah at-all e-wallor eina-abah-jo-nu-eireiru, aluan jonu eireiru-meh. orio-ri e-su'om yah at-all, alun-e-si-ororio'm yah-meh. Oh'hana-hana, woru-bah-him, alah-woru-abaim, alamah-dah-wi e-walla meh, abah-dei kalami e-wallah-meh alah-huan-meh, e-walleim e-juju nah-o'dei, e-wella-meh alah nuan-meh, akah-woru-abahim, nhia-bah dei-norn, abah-dei-eigba and-abah-bualei-gbah, aluah-bualei-gbaah-meh, ankalor-maybe-yah-ba, yah-ba-si kofu, akai-bah-si-kowu, ahm tchi-tchi ma-pua-leim akor, or-tchi-tchi, wa-pua-alor ahim, alah-pualor ahim-meh, mah-pua-ki imimor, imimor tchi-tchi tah-pua-kah imimeim-kpaah tchi-tchi, imimiem tchi-tchi ta-pua-akeh-neinor, akuan-pua kei-nor. alah-ahnchiun meh, tazi-ta-tei kali-maror, no-be-say awor waba-zei reiror-yah ahm tchi-tchimba-ba zei-rei-rim yah, ki-zi tei-tei, alid zi-tei-tei meh, adei-kalami, adei-kalor-kpaah-nah. no-be-say awor wah-ba zei-rei-ro akor-sunh eirei-ro yah, akor-sunh eirei-ro. e-nor-ror gbaaah ado-yah. ki-zi, alah-zi-meh, maba-ba ko-odey maba-bah-kor-ogar so-that kor-olozadun-yah, alah-dun ayah-ayah-meh, ini-mo-ror, ahm tchi-tchi inyri-beim kpaah aweh tse and ali-inyri-beim kpaah aweh tse ameh, adei dei ka Aluan dei neh-neh no, ru-obru-bru meh, woor eeh akwan dah-wah, abi-ju-e-ripa. but akwan bi-ju-e-ripei-nah. abah dei-dei kaleh Aba-dei-dei-kaleeh nah, akwuan dei-kaleyi, abah-dei-kalor-kpaah nah, so-that einzi-ameh allah-ba dawi-walla-meh, wuaba-ki-imimor kowu. and-einzi-ameh- alah nhun-meh. abah-dei-dei kaleyi imor, yabi mm. kowu, waba-bah-ko-odey, aka-ba ko-odey tah, odey, abi-jradam-kalor, odey ah-ba-bah-ka-ki mamor', akun-ah-bah-akah-ki-ma-mor, abah-kaki mame-e-e-e-eh monday, akwuan bah kaki-mami-monday tah, waba-dei-dei kaleyi, akah wueije abah dee-eh-ah-deeh-ah-de-eh einzi-ah-meh ala-bah-dah-wi-e-wallah meh.